<noise> ngёcáam ngёcumal ací ngokaanjo ngёcíná di mёlik <noise> kom: umpёёpaliink, ŋal ukopёţaţ ngokáajá ngёnciiná di bёrёk, mpámbá mёёsiipani, <hesitation> nángёnjákalo ngokáajá ngёciná di mёlik, na ngёsipaa ngёnko ngёmёёnţύngun bёliyёng tύ ngookáa já ngёciiná di bёrёk.